طبعا نقدر انشارك ذكرى عن لعبتي المفضلة في الطفولة يعني، انا كان معاية عروسة كنت مسمياها توتي. عروستي توتا دي امي كانت عملاهالي من القماش وكانت حشياهالي فايبر او سفنج وكانت عملالي ليها فساتين كاتيرة خالص وكانت عاملة ليها شعر وعيون بالزراير وكان شكلها حلو. انا كنت انحبها خالص، الدرجة ان انا كنت نتكلم معاها وكنت عاملاها صحبتي ونييمها معاية وكنت نتخيل ان هي ترد عليا يعناي. حتى في الاعياد كنت انجييب لنفسي فستان وهي كنت نعمللها انا فستان وكنت نخيطهولها ونقصقصهولها. اه مكنش حلو ومظبوط بس انا كنت فرحانة وحاسة اني عاملة انجاز. ودي لعبتي المفضلة.